انا بالنسبة إلي أفضل الجبيل ، لأن تكون بيها قصص كثيغا وخاصة إذا كانوا ناس كن سكنوا بيها قبل ، من تغوح عالجبيل تغشع اكو مغارات محفوغا بداخل الجبيل وكن نحتوها وعملوها مثل الغرف مال بيوت ، وتكون هاي المغارات بيغدي بالصيف وحاغا بالشتي ، يعجبني اغوح على هاي المكانات واكتشفا.